المعتجد المهم بالنسبة لي هو أهمية الاحترام والتسامح، لازم نتعلم نحترم آراء وأفكار الآخرين حتى لو كان مختلف عنا، الاحترام يخلق بيئة إيجابية ويعزز العلاقات بين الناس، كمان التسامح يساعدنا نتجاوز الخلافات وأي شئ بسلام، يبجى على كل واحد منا يطبق هالمعتقد نبني مجتمع أفظل.